أول خدمة خدمتها هي الخدمة اللي نخدم فيها توا هي حلوانجية يعني نعمل <hesitation> حلويات <hesitation> الحلوي الجاتوهات و السابليش و الحلو العادي بتاعنا البسكوت و الحاجات هاديكا الكل، أنا مشايخة، ساهة، وفرحانة بها على الآخر، صحيح فيها نوع من الضغط وقلة ربح، أما تمام الحمد لله معناتها مستمتعة فيها وشايخة.